Enjisaya yayetile babaaa! babandu mubyekhukwara sikila nga wasomeli sitabu syekamakambila silomasili omwana wesikhana namwe omukhasi akhafwara sisyakhila omusani taa lundi afware chingubo chindeyi.

Mumyaka kirano nibona nga ndakikha khuritaya mala nenya mungo mwange mbeho nende chikhafu chekamabele, mbekho nende enjju yange eli-endayi nyo incha khuritayilamo sikila inaba nasikashe kimyaka kibili kyongene khubona indi khemalilisha ekasii yange, mala yuganda yino nenya khubona indi mungo mwase serekari ebendayi nelukosi netransishoni eli endayi.

Chindika nende chipikipiki chirumikhibwa sana chisiku chino kakaila chindika chino chibechanga chaa! charayisi, balipa chisendi chintiti ate chicha aleyi, chisuta omundu mulala oba babili, amala nechi! chipikipiki chino chin! chinina chingongo chesi chimatoka! chimatatu chino chikhanyalisya taa.

Khawukha khamuniafu, Aa khakhoya bandu belinda nga bubwiyikinwa esi bayesanwa babwe, pili bandu baba nebepimisya buli nyinga yembuka fulani ili bamanya sitatasi chabwe

Babana babechanga nende kimibayo kyekhusamba kumupira, kyechindimo, kyechimbwi nende kimibayo kyekhukhwokesha babandu mafunzo mbo eeee! sino nenasino syani! syandiba syakholekhana.

Chingubo chase mpasa nachisi-inchisinga nachi pasa mala nachikhanga awandu ali-alayi khubona nandi chiba chisafi mala nasona echecho chitabukhe.

Khukila babandu balayi khushalo sebakhukana taa khuba wikhalanga nebabandu babii.

hulinende hulinda chisebele chefe nga chili chisafii kakila hutuye kamechi nga kamalayi kehunywa, kehutehela bilyo

Sisyalo khubamo lukosi, ekhoya yabamo ekasii niyo bakholelakho, ekasii yino yaba mbalimbali nekhuminyisya ekasii yino yakha khuba yebibyasara, buli mundu waba nesyesi akhola mala serekari yosi yaba macho ngakhuba nende bulindi bulayi khukhwama esi eli khubirira mubasikari ne barambi bayo.

Bulayi bunyowa khumukha! omusani khuba nee! chingoba chibili aaa! nechingo chibili, sinyowa alyo! alila khuwakati, niwakati nio-enyila khulya bamuyeta bamulisya khangu ndbubi bubulimo bakhasi bano balokana sebawelewana taa chifwamil chosi sechiwelewana taa.

Ee! butinyu bwesi basawu babiramo ibukanda buli mbo, sebanyolanga kimikhemba kimala taa, pili be-endekhelela bulwale nibwo basilikhanga bosii bo! bubatila mala bwabera.

Nenyanga khukonakho, nenya khukendakho khucha khubonakho basale bange nende basasi.

Kenyikhana khwaba nekhusingamo namwe nekhweyamo nalundi khuli nekhuba mbo khumeka shuwa ndi kamechi kabamo muchoo omwomwo.

Ekasii niyekholanga khwichuma eli khucha khulekela khwisomelo babana, kumushaara nga kwolile nengabana chisendi chayeta namwe limotole liyeta nge. ango

Yani khutesta khuyeta khumanyana! khumanya sitetasi, khumanya wemile orye mala notesitile wanyola olinakho welinda wabona ori omila kamalesi bulayi, soba nende patanasi bakali taa namwe babandu besi owusiyana nenabo mumapensi, aa! babali nenakho belinda bulayi, bakhali nenabwo! bakhali nenakho nabo barama ne! o! omukhasi wewe namwe omusani mutwela khubona ori sosalasala mala khawukha khano kharera esyida taa.

Osikama asii walomba wele okhulindile ee! silo syosi wabona ori niyo omweneyo niyo okhulinda mungeli chosi ee! niyo okhuwa kamani niyo okhuwa khumenya bulayi.

Khurumikhila sindu silala, buli nyinga aa! sinyala sya syakhendesya khundusya yekhurambi bindu bikali neabundi esindu silala syesi khemurumikhila ngamuli bakali lundi sibesya busa enyuma sikila obona nekhulindilila babandi bamalano newesi belakho.

Omusasi womwana omusile! omusinde owambane nebikosi yani ese imulosyelakho namuloma endi papa, ikhasya omwana asii omupilisye, ikhasya omwana asii omubolele, ikhasya omwana asii omusomye kimima kimilayi, omusomye kamatunda kamalayi nekamamo kabe kebirisye bulayi nga sekakendele mumikosi kimichamu taa.

Kaba bari basale bange barerire kimima kimibii musirekere emba! inch! kwanza embasyawuri, nebakhililwe, nebalobile nembalekha nendola aba basale babandi balawulila khusyawuri khwange.

Aaa sisindu sitwela nokhasirambishe taa onyala wakhola shekhalawo busa shaba sekhesikhola ekasii taa nesikila ohilwa khukhu-aa shonekha yani si-rasita shamala shonekha bubi sana.

bilimwa bino babifuwa nga bili mukunda babipruna, babona bari biba bilayi, nga byolile mungo, babibikha bulayi baramo lidawa lyekhubiprisava indi bikhale wakati endeyi bikhonekha taa, babandi babiprisavanga babiwara byamamo bukekhe nga kimyoko, kamapwondi nende kama!

Mundu bulwale bwa corona nebumutilile aba sanaba nekamani kakhola ekasii taa, ari aba bibyasara sebyafwa, babandu bakhungu busa bafwile balekhile chinjju nende babana nende chifwamili nende bafubi ari aba bulayi sebulimo taa bubi bwongene bwebulwale.

Balimu! naa! balimi khusyalo syange, balindanga bisolo nebilobe khwicha khwonaka bilimwa byabwe taa nga barawo chimako nekhufuyila kamalesi munimilo chabwe.

Bandu bali nende buleme khubayeta mungeli indi aa! babapilisya khucha esomelo.

Khurumikha sindu silala sikhuyetaho khula khwonakisha chisende khula khumala embuka nalundi siiba shamundu binafusi amalilisha nga karambile bulayi.

Aaa newipimisha khawukha khamunyafu kwansa omanya bulamu bwowo nebuli nenobumanyile wamenya bulayi eshesho sikila nebabandu bakali baba nebukara sana, bandu sebenya khukhwipimya taa, onyola sekhebepimya taa nesino sikila baba nechishida sana khuloba khumenya muba mubulamu bulayi taa, lakini newipimile wamanya, omanya nga khomenya wamaya bulamu bwowo bwebweni.

Khupungusya sukari esikhunywa kakila nekhunywele sukali engali erera bulwale nga dayabetis yani bulwale bwa sukali, nono nekhunywele sukali ekanibwa khwanywa sukali ili kiwango ekhali engali lukali irera bulwale taa, nono sukali engali seli endayi taa.

Nokholile khukhwipimya khwabuli khase nakhase, sikhuyeta khukhwimanya mwibili mwowo wemikhe oryena, nelii balisina wamanya nga nowipanga.

Khulunakhu lwefula.

Khulima chimwani khubayeta khufuna chisendi chasomesya babana bowo chakhulinda newamwene mungo ngoli nende butinyu walakhuba nende kumutambo kumukali munjju khukenda newisabilisya webabandi taa.

Bikosi bibi namwe kimisumbu kyebabana naa! khu! nikhuminyisha kiba mubasoleli, basoleli beyika khuuu-rambisha bibindu bimesha baacha khumalwa kabuli ayina, bacha barumi-baaa-barumikhila kamalesi kia! yani bamele ilyo balala ba barumikhila enjjaka ilyo balala khabibakhola bubi sikila balemalilayo mala bonekha.

Kamakesi niko emba omusasi owomwana omusinde owambane nebikosi, elindi amurusyeyo akhawambana taa sikila bikosi bibii bicha khurera kimisumbu kimibii.

Byakhulya bino kwanza yenyikhana wabingona nobinyolile nekali nga kamatore kano okalekha kafundakho kwanza wamala wakara khumayika, wakanyika nebuli busuma nobufukile, obufuka waburakho khumulilo lundi wabwisya mwiru bwaya wanyola chinyenichino waramo sifuluko nechilichimali oramo sifulukoasi nebinula nolya bulayi sana.

Bulwale buno bwakila babandu balekha khukhola bibyasara bala kapito chabwe chawawo, bulwale buno bwera babandu bakali abe bali ne butaalamu yekhukhola bibyasara, bulwale buno bwesha bandu enyuma sikila bikuli sebyakholanga ekasii taa nono abandu abe babakhola bibyasara byabwe nga bategemeya bikuli byosi byafwa.

Mumikunda kyefwe khulimangakho byakhulya nga kamayindi ,chibalayo, kamapwondi ne kamatunda kaangano nangano.

Bunyala bwekhuwelesya babana kamasina khubabatisya khusikha baa! bamarekhemu bafwile, khurera chikwangwanyi muba! bafukilisyi yani babakhafukilisyane taa, babelwachi bali nende bunyala khucha muchingo echo mala bakhola kansolingi nende kayidensi.

Liloba lyefwe sayi selili lilayi taa, butinyu nibwo balimi babiramo, sebali nende emboleya niyo bara mumumu mumayindi taa namwe mumakanda namwe mumayindi sayi nechindwale chingali mubilimwa sisindi efula yino sebechangawo buli wakati taa, abulala yicha wakati niye ekhenyikhane taa, wakati niyo khukyenyela waloba khubonekha taa, isyene esyo syarera butinyu.

Khurumikhila chindika nende chipikipiki lwebutinyu bwekhuba sekhuli nechisende chimala taa nono chindika echocho chikhuyeta onyala wakenda busa, nechipikipiki echonacho khusasula lipesa lifwiti khwaninakho chakhwolesa lukendo luleyi.

chingelo nechindikha chekhukhwiyika, ne chisitori chekhukhwiyikisya babana nga obabolela obasomesya khubirira mundikha nebaba nga bawamba ela chiyeta.

Khuyeta babana batiti khulakhumanya chilomo chebabandu bakhulu taa nga basili batiti.

E! bandu bakhoyele bache bepimisye alafu bakamisye nende busyarati, awo balamenya bulayi.

Omundu yuno khumulekele yesi amanye ari omuleme yesi omundu mala khumuwe wonyo kakila baleme bosi bali babandu mala benyikhana eshima nga khumenya nabo khusyalo bamanye bari bosi bali baband, babandu bano khubaku! khubakamishe sana khubona khuri sebeyongela khuchakhilila baleme taa.

Aa! kamakesi bakhana babasili batiti, khuyesya sekhuli nikhwo khukhwakama khusoma taa, yenyikhana! sala okobole khusikuli ochosome, kobola khwisomelo oche lundi weyongele khusoma okhaloma ori ewe wakofule taa, chosome, soma byekamakhono, namwe osome bibindu binyala byakhuyeta bwasya bikhuyete bulamu bwowo.